Yanʒha ghi Layi mun ʒha tan Sirʒakwi thin cici ba ghi Lthayau, ghi Lthayan khin cici gwi gyullhubughima, maghitughima wahyitughima gullhubana, wahatughin wusi-wusi wina, ghingi ɗingyirsiwini nighima, ɗin ma Lthin ma ʒha shinkighin ni Sirna, cabu ʒha ghi kuʒi piyatin ɗin ghi ghu zayan, ghi layi, muniya ʒha yayi bu ghi Layiya, wuna gha var palkhi wuya, koga bama vari pakhi wuya, ma Lai ma c'irau, sai ma c’irasinna, ma lai sinni ta kwa sinaa yani buma ndaka ɗau, Sai ma ʒhashinkighima, andaka sinaa landaka naha, andaka naha ma uh—uh-- wi wuyani tighighimu, ghama we-e, caba ghi layi muna khiya ʒha tau sirʒakwi tuku-tuku-tuku-tuki bama nguli ma kiLthi mbanai, ma ndaka naha tirghin garnana ɗin ghi hyi biLthini, khin shin ƙisin baya cinau, din ghi hyi biLthini khin shin ƙisin ɓaya cinau, subu taa sayawini’i, ɗin ghi hyi biLthin khin shin ƙisin baya cinau, haka weba Subu subu taa ngilana weba ɗin ya cina khin Shinƙisin, amma mani mabana laya ma ma fala ta shinkighima, mata ma subu ɗava ma masi ra’a na’a ma kuʒa ga ti layighin khimahyi lmei kuʒa ga khimahyi ti layighima, mna laya ɓa wulthighim ya Lthalthin gwan ya Lthau wa ghi tirghin ltha LthiLthini’i, hyi Ummi Lthin gwan ya Umma khin shinkisin mani gwan ma layi WuLthin gwan ya khya zha wali khin shinkighin gwan sai ma kuʒa ghanghin Lhari Sai ma naha ghanghin. Kaman maba-maba yanghin ɗi Lthinasawuna, ghama we-e daci gyishiyau, Suban nighin ma Ltha ɗi ghani mabni-mbanai ma hala Wulthin maʒa ma Lthayusin ghan kwawe, ɗuʒaga ɗuʒaga dinau Sirni- Sirna-Sirʒakwini ci ndaka ga P’ayau, na gwamana subu Iyakhi, cingyulu, subu kwa iyakhi-iyakai yabu sapaghin ɓandana subu gyishiya yaniya wa kuʒa ɗivinasin a,a hyi wala kuʒa ɗi vinasinu, a'a saba yaba, gma sai iya khiya shiki kwanuina taba ya khiyau, wuyan ya khiya ta shinƙi mbiyana, taba gwamana ma ʒhau, ma fal ca taghima, to ghama we munghi sapi layakhi ni va-va- ya nda kuʒa tan, ɗin sai ma piya ɗighan Sirzakwai, wa fakhi Sir wu fakhi Sir wa fakhi Sir, wu ndaka kuʒa Sirzakwa wa ƙiƙƙi sinni andaka gyishawu, ɗin yani bu wuzhi ɗahyi, andaka gyishawu ta kuzauni, andaka buju yani bu a layiya, wu ndaka kuʒa yani bu a ɗiwi, ghama we-e ngyinyiyema.